Ebishokozo, ebishokozo tibikashwana emiringo na n’enkora, nk’ekyokureberaho ekishokozo eky'abashiija barakozesa tikyo n'abakazi barakozesa, abakazi biine amashokye gaabo maringwa mbwenu aho naaba naayetaagisa ekishokozo ky'okukurura ishokye ryeye kugira ribe kugira rireebekegye, mbwenu na n'abashiija abatiine mashoki bara biine ebishokozo ebyabo by'okugira ngu biihemu emifunya ningashi ishokye ryezingirire omu mutwe naakunduura nigashi naashookoza arakozesa ekishokozo ekikye kandi abakazi bo bakozese ekishokozo ekihango habw'okugira ngu biine ishokye ringi ningashi riringwa.